هي الواحد بش يعني يقدر يقول انو يعيش حيات هنيئة وسعيدة هي انو يكون عندو راحة البال يكون يعني ياكل مليح عندو منزل وين يرقد هو وعايلتو ويعني يكون لاباس بيه ومهوش مريض وتكون عندو صحة جيدة وكل هاد الصوالح هي المعنى تع الحيات السليمة والحيات الهنيئة وخاصة- خاصة الصحة خاصة الواحد يعني مالازمش يكون مرض